फिलिपिन्स लोकांच्यो वेग वेगळ्यो पधती अस्तात। जोशे सगळ्या संतांचो दिवस ते मोणोयतात। आपल्या पातरोणाचे फेस्ट व्होड्डा धोपाजियां मोणोयतात। सिंबांग गाबी म्होंगे नाताळा आधिन नव दिवसांची। नोवेनां लेचों म्होंगे आक्खे बाझलोलें डुकर ती खास। दि़सा खातां हरना म्होंगे धडलो आपल्या मोगाचे। बायले क ताच्या झोणेळा पोंधाक राऊन कांतर गायता।